Ootupo aakanga aadeny samaki, angwan, mut nga akonga ngo oeleny ngo somok ngwa ngwan tamani taman nga akanga taman ngo odeny taman ngo somok taman nga ngwan taman nga mut taman ngo mut ngo oelenyi taaman ngo mut ngo somok taman ngo angwan tomonut odeny tomonut odeny ngo akanga tomonut odeny ngo odeny tomonut odeny nga angwan. Tomonut odeny ngo mut ngo odeny tomonut karagh aaha mmmh tomonut odeny ngo mut ngo somok tomonut odeny ngo mut ngo angwan tomonut odeny ngo mut ngo chole mut nga akanga tomonut odeny ngo muu tomonut somok mmmh tomonut somok tomonut soo mmh.